ଚିଲୀ ଦକ୍ଷିନୋ ଅମେରିକାରୋ ଏବଂଗ ଆଗ୍ରାହଣିଯୋ ଦେଶୋ। ଜହା ଏକ ଦିର୍ଗୋ ଏବଂଗ ରୋମାନ୍ଚକରୋ ଇତିହାସୋ ରହିଚୀ। ପ୍ରାଛିନ ଅତିତରେ ଇଂକାର ସାମରାଜ୍ଜରୋ ଉଂକ୍ସୋ ହୋଈତୀ। ବାରୂ <hesitation> ହାରାଂବ କରେ ସ୍ଵାଧିନୋତା। ସଂଗ୍ରାମୋ ଏବଂଗ ହାଦୂନିକ ରାଜନୋଈତି କୋ ପରିଵର୍ତନ। <hesitation> ପରଜନତ ଚାଇଲ ରୋ ଇତିହାସୋ ରହିଚୀ।